نعم الفن يحسن من المجتمع و ذلك بالمساهمة في زرع أفكار الاكتشاف و البحث والتأمل في الأشخاص و الأشخاص هم من يصنعون المجتمع.